Folera maromaro folera fa vitsivitsy fao ny haiko le ny haiko zay: rose, tulipe, lys, <hesitation> benja, l- lila, orchi- orchidée.